जैस डिशवॉशर अच्छा रहा ना। अपना भारत मा नीर नीर नहीं होने। डिशवाशर सर की सिरदर्द आप साथ हरा धो दे। पुन हम हमस नहीं करते ना हमार्या भारत में ऐसा रहे। विनय हम उत्ते हमारे गांव मा भी छह। शहर मान विशेष होने से नही। मालूम विदेश में तो उसम सकल लगने। हम उत्ते बस साबुन सर्फण ले लीजिए। हमारा हाथ भारी धो जाना। हमारा हाथ त डिशवाशर है। नाम का जो मशीन जरूर पड़े। बस साबुन सब पूजन ले ले जन। हम धीरे धीरे ना हम बर्तन बिना रहे। ना हम दो त्र मांस रहे हम तोत्र थाली ले ले जाए। नीच हम बर्तन भी करो ना हम अच्छा ठंडू धीरे जना। हम कैसे काई मशीन जरूर पड़ने। डिशवॉशर के जिन जे तीन कामवाली भी नही रहे। तिन रेट डिशवॉशर इस्तेमाल करें। ये सिर्फ विदेशी देशो मे इस्तेमाल करें। बल्कि अपना भारत मा हाथ धोए ना। ये साबुन कंपनी ले ले। ना अपना भारत में हिंदू धोए ना अपने डिशवाशर ने नही इस्तेमाल करें।